Naña vi ñɨkɨ xute vi nduchi vi ntɨ́vɨ vi sopá vi ārosvi kñ kuñu duuntɨkɨ́ vi dɨvɨ xuꞌun vi uchi déꞌen vi dɨ itañūꞌú vi íta iví d ña uve taꞌí ivi.